"आज तुम्हरका होइल हे हो?" "अत्ना जेदा काहिक चुपाईल बैठल बाटो शान्त एकतिर?" सुनसान बाटो, अत्रा जेदा हस्ना, मुस्कुरैना, सब्के हसैना, सक्कु जनन् संगे <hesitation> बुल्ना मनै आज अप्निही चुपाईल बैठल बटो, कुछु होईल हे किका? यदि है कह्लेसे मोह्के बताउ ,मै अपन करे सिक्ना मदत कर्मु। लेउ जोनफे समस्या हे उ बताउ मने ऐसन चुपाईल शान्तितिती ना बैठो। नाई मजा लागत हे मोह ऐसन तुम्के देख्के।